kwawe tevahenga, umunangatibengi, japokuwi myaha gya hatali, natsyalepo, lakini myaha gyesayiji kisasuwukihwingila, tutengwe tupulika- pulika na vanu vihwitsa vihutupa, <hesitation> isemina- vihumi semina vihutufundisa, <hesitation> hukuti benki kinu hihi, tsiwomba mbombogani Kwahiyo hidogo tutingu hwelewa, na tsi faida tsa tsyene tsiwomba mbombonyi ihasala tsa tsyene tsivehu, kwaiyo tuhwelewa, ingawa tulahenga twiwongosu bado uelewa wuli pasi uhuta titengulu kuviki ela mubenki, kwasababu uwuvitungaviki hela hu benki mala vihata, eitsingi tsitumiku kulipili kitabu hya benki, itsingi wewuhumya vikata na pene, jiva tabu. Kwaiyo tuliwongosu badu welewa wuli pasi, uwiding'ana nu hutoli hubya kuvila hu benki, lakini mutwelewa te vahenga, i benkgi hinu hihi, uhuti bengi ni sawa nu munu uvita ihela ndili hwivikila muhibubu, au ndili hwesila pasi, au ndili hwesila mmawoposa, lakini utsingi benki vatiye tsihutitanga, uhutunzi helambo salama, ungavihi hela hu benki nda kumoto kuhoka munyumba ja hela najikapi. <noise> hayigela valiya sivivingye vinogo kuhetsa, <noise> jivatabu, na vahahitse lakini na uve kuyela munyumba ndo wututsovye tu vahenga jiva lahisi kuhuetsila, avangi vaswalile sumbala ndovyosi- osi- osye vihutsiwo, lakini we vingye vanu va bengi vatwelimisu hutebenki, <hesitation> hitabu hyawo wuwutunzitsi hela, ihela tsaho wewulonda, ubyagu hatsiviga huhitabu ihya benki, <noise> ihitabu hya benki hiutunzitsa, unganu guhubya kutola utola, <noise> kwaiyo <noise> vatuwulukute benki ihitabu iki kitunzi hela, ifaida tsa tsyene, tsutwitso uhuta vemunu hwetsiwa jiva siyo mbombo laisi, <noise> lakini hela jako kujaka jiva siyo mbombo laisi. Lakini helejiwiwuweka tena mukitabu kya benki, jihola, <noise> ipangapo wipati faida mumo muhela jije wavikile mukitabu hya benki. Lakini, <hesitation> amatumisi ga benki hwawe tewahengu mutihwelewa, uhuta jihuhutanga uhukuvikile hela, isehemu jili mbusalama tofauti nuve, uhuvike hela nyumba, japokuwa tuvahenga tu- tuliwongosu badwi hela natuwilika hu benki, ila tuhwelewa kwasababu avanu vigenda vihutufundisa semina hihi vitsova, uhuti benki hitabu huhutunzitsa mbu salama sana, kwaiyo twetilongosu mbahalini hela tu- twijava m- ma- bekigulyo pe ujavile higuli. Londa nda hive hevya, ve hivike hulonda nda kuve mfumiko, bya hakubugule ela jako jire havika paso paro. Twevangi hulondi gusalfeti wisyambo isitanda, wehi ela kwa sababu huweka kumbenki tena wita ka- ka- ka- ka, ju dzipungukiyela mari nauli, ija hupanda ndibye whene hu benki uho ndiha humye nditola ndaku, jiva mbombu. Lakini tuwahenga bado tupihwere uputi bengi jumu mnditi fundisidza hetabu, fya kutunzi hela, dzihela dzila hakuni kitow, hela dzi aho, hiutunzidze itabu hela, mwisho wa siku, unga wuli ne sida, wibya hutole hela jako jili mbusawa hutumira.